Ocachi cuali yeca cayemo, porque candomo a nogusto, ua lavadora, tlapucah pero amo yehuatl no ino chichipohqueh, ua tla neh, tla neh nogusto, aunque masqui yonoconquixtih ihtic lavadora, pero amo nechpareceroua, ohsipa nicpuaca ica noma, ocsipa nictemilia xapoh a nogusto, ya nicsouatiu no, no tzotzomahua.